قطعة الأثاث اللي معايا هي مكتب ، حابه إن أنا أركبها ، فببدأ إن أنا أول حاجة أشوف لو معايا كتالوج ، بمشي على اللي الكتالوج قايلي عليه وعادة هو بيبقى فيه فبعدين ببدأ أشوف المسامير والقطع ، بركب كل قطعة في مكانها المناسب وبحط الأدراج في مكانها ، وبركب المسامير وأقفلها وأِشوف هل هي مناسبة وكل حاجة ماشية زي ما الكتالوج قال ولا لأ